Fijirki kati kam nafo mum kanjum woni ɗum waɗa gam ɗum fija, ɗum waɗa gam ɗum siwtoo, ɗum waɗa gam himɓe to njooɗoo noon.